Telo isan'ny ampol- ampola aminay e, araiky amy lakozia, araiky araiky amin'ny salon, araiky an-tokotany; de araiky tamy salon nisoloagna tamin'ny eritaogno izy nisoloagna.